Le man prima dë tüt ëntà bagneie bin cun l'acua freida o l'acua cauda a dipend cume völe e pöi ëntà savuneie, savuneie, pöi strafugneie üna cuntra l'autra ën manera bastansa deciza e pöi a spasu i di-i da 'na man a l'autra, ën mes, ën zura, suta e pöi niente, pöi a së risciacua e bon